ŋa pâi kɛ̂i <hesitation> <noise> nɔ̂kui ŋɔfólo ŋai lonoi, kwa gɔ́ɔ tɔɔ̂i mɔne mà kú gbeli kpɛ́ɛ sɔne mà. Mɔne Tuide Wɛ̃nɛde Tɛɣɛide Fêlaide Salade da Sɔ̂ne